سویس دومره زیات تاریخ نه لري. دا هیواد په دولسمه میلادي پیړۍ کې را منځ ته سو او په اتلسمه پیړۍ کې یې خپلواکي تر لاسه کړه. د دې هیواد اساسي قانون یو ډېر په زړه پوري ماده لري هغه دا چې د دې هیواد نظامي ځواکونه اجازه نه لري چې پر نورو هیوادونو حمله وکړي. د دواړو جنګ جهاني پر مهال بې طرفه پاته سوی دی. دا هیواد ډېره ښایسته هوا لري او ډير ښه جغرافیايي موقیعت لري.